Oipite ivitu jaema omombo i jukurai oparaviki kua tembiporu yandero japipe, jaramoko amogue karaireta jeta guinoi o japiperupi erei yandeparavetevae mbaeti yaiporu kua.